<hesitation> Izy ity ngamba marobe, e biby masilo saigny, fa gn'azoko ome zany e ohatry magnano ako e perroquet na belokony zany, e dauphin, gn' elefanta, gn'amboa, io zany tena hitanao hoe ndre da raha <hesitation> tonga da hitanao ah itoa tonga da masilo say, mety miseho gn'ankoatran'izay fa izay zany gn'azoko tanisainy.